Dipenni certamenti di la forza di la timpesta. Ju natu bonu assai, ma siddu la timpesta è troppu forti dopu ‘n pocu di tempu la stanchizza putissi vinciri. Pi ristari a galla assai è mpurtanti starisi fermi chiù a longu possibili, circannu di nun biviri.